يعني أنا أبناء عمي واخوالي زي النجوم في السماء ما أجدر احصيهم نتجمع كل ما اعطرت مناسبة يعني قبيلتنا كبيرة ورحم متماسك جدا أبناء عمي واخوالي اكثر من شعر رأسي يعني قبيلتي محدودة وأبناء عمي واخوالي هم كثيرون جدا هذه أمور خاصة بس القرابة صلة الرحم لازم نحافظ عليها بشكلٍ جيد يعني هذا سؤال شخصي وبشكل عام بس صلة الرحم واجبة جدا يعني أنا أبناء عمي وأبناء خالي كثير زي النمل لما تفتح علبة سكر بس الحمد لله كلهم طيبين وأنا أحبهم جدا واتعلق فيهم